<noise> Shi pipeero yiiko lokaci elengkui cha mu shinin ndurun misba ka je. Ti shakki lo wu duru misba i, fooje peneng pipeero nshadu shiiju kumbani maa musba ta fuutu mina ta appon kumbam. Cha kumbam a, kera appo kumbam mo misba kam ta wattu minaako baaji dee? kumba ta shakki wee wu misba. Kam nong i akkro-akkro pang wuccina misbai ndang yii nong pipeero cha i misba wucuna <noise> ciina maa ayiiji kpar'um yiiji kushira - kushira manni ko kushira dika manni ti fudi sha kanjang kamma fuke. Fuke yiiji kai, maa shooruko yiiji nong pipeero cha kpande, to, kpandemo i bokra fuke. Cha dima mara yii ciina niyaa cha minurari yii ciinam i kpande. To maa neeko shombo kpande mo to, i fuke. Fuke nshadi nong pipeero cha wuciina shin wala. Ko ti fudi yii dika, maa palang shi ti fudi <noise> yuun dika kero dika ta shadi kpande moi ta yii kpande moi elekui nwaron fokna kinnima nshad dicci na nwaron mina angbalmi nwa kapplna ti fudi mulyanju shombo i fuke mije a fuke doim fuke joom, minu yiiji ka fuke joom ndang shadi ta dike nwa wuni to <noise> to shaddam mije a yiiji kpar'um yiiji kushira - kushira, a yiiji kpar'um.